لو كان جت عندي الفرصة باش نكون طائر نتصور النسر خاطر عالية وخاطرها قوي رمز هكايا للفخر للقوة سر نزرتها فاقدة وعندها شكلها ياسر مزيان ياسر مفخم.